اثنين، واحد، اربعة، خمسة، ثلاثة، ثمانية، عشرة، ستة، تسعة ،سبعة، اثنى عشر، اربعة عشر، احدى عشر، ثلاثة عشر، خمسة عشر.